Oy axtam's ën jantëm iukpë y ko'o je'e nyas i'ixëy ku'u jedun nyëkä mayn amso'o jedun nyëkë në amyäjadunyë y nëkxpë dun tyakach nëkxpë dun kya uknë o pën jantëm xëxë pën jantëm myañ ko'o jyot je'e kyudujtë nyas i'ixëy pues takach je'e nëkx kyëxëjnë.